घर घेवपाक खूप पैसे पडता। घर जाय जाल्यार पडता साठ लाख। फ्लॅट घेवपाक जाय जाल्यार थोडें कमी पडता, पन्नास लाख भी।